Eh misy ny akanjo tatendrano misy ty sasany tsy zay. Uhm, ty fomba fanazavà azy aloha miankina amy ty fanamboara azy tany avao io sady miankina amy karazan'akanjo. Misy izy la ohatsy ka sachet sachet, tsy raha zay, tsy le ny anatiny ao.